Ngëko ngëëwiţ bingáajoo ngëlemp pëcangëngël. Unci mëënjeenj utúbá, utúbá káaţasi iteenc ilingëlaanuyun kaanka ngáyël gayël ngëëndona bëëncang ngëloŋ ajá ngëëwáţës soŋ pëţaţ di dúuţ bëëncang bëëmëëntáandáanbu pur undí káwat mëënjeenj káliingëndël. Unci biri ngënkac ajá ngëncum fason, ngënkac ingenkac ngëëntiisëngun ací ngíibëlayaŋ ngun ací. A ngíbëlayaŋ ngun aja ngëroŋ ngëncibiikëna ngiigayël gayëlin ngëëndana bëcangaa undúká cí umbi buuri uler uwí umbúuri unk uneenj. <hesitation> uncí mëënjeenj upil ka itenc indëëmb yi kootiis kaankëmbëlin ná pëţaţ, undoonayël bëcangëwul. A uñáŋáandul umëënţun bëcangëwul ajá mëëyërërënabël aja mëënkëmaa këëjáahalir <hesitation> sá ajo unţínji iko icúmal imúl itenc indëmbalpëţaţ, itenc itiisiyun tu kamaŋ kalempëna bëlëënkëmaa